كي شافوها الناس بلي تهدر راحو عندها يسقسيوها، يقولولها واش حابة تقوليلنا، واش قال الشجرة قالت لهم علاش انا نمد لكم لوكييجين، نمدكم الورق و نمدكم لحطب وانتوما تحرقو فيا.